Mi d'animai l'ai avüne diversi, l'ai avü la prima volta cuandi era pi giuvu l'avìa ün can e l'uma tenulu ën bel po d'ani, pöi suma spuzame, suma andait a ste ënt ün pos ëndua l'avìu ël post e l'avìu des dudes gat, pöi sun andait via, l'uma lasaie, ades ades l'uma 'na gata ch'al e ën po pi veia, ma al a cuindes ani e a va bin